Kitana tana doho nyadoa tukanyahedeni me pina tana doho mae le mae le doho edahele tina edahele me pina tana lua do e hona sae sepue de maele tina de dahele memaele de e'ane etai hapiase sahae hidi duwe muadele hini duwe muadele deho maile deho eta'i na sep matai mapu nuru dehot tina deho matai leipai edahale'e edahelena mapunulu llemamhai ledeuo esusa helaini ni lepai se aloinyaheho wei eta'i edua pai edahelenga tina mole mai dedeta eta'i a made longa mang ane hini ma'ane na ketui ketuk ke semai tainya maele matanya mayalu maselo madele mapunue male'uwe akuise ma tunue loke waele dawese ma'ute wake yaule na mahamea'e dawese ma'ane namadele na aute wakayaule ho eho'e la'e ini le'e Ini akuse ma upasie lutini matunue matete dawese ma'ane ini duwe madeleho wayameho ma'etai helai nina nyahede yana pui tina mailede sepu silai seloi wai menewa simaunya made neduwe hini'i pa'hinedeho yanai puituka nya ama mawai sia madelehua yanai tuka nya ama ipai madeleho made maliyati yele made wesu yele made kuti yele made sipa yela dawese made madila lae te sepulu madela doho hale madele dohale pai made kuti duwe'e dapinasi made madeate jue dapinasi na sepulu madela lua sepelu hale halena se malouka loka keu ma mau se wamanya yaya teteui neokoho madela wama paii se mahuno ho made kuti epaun ni e made malihyate mo'o a kaitia wesi titiwa i o paun nideho made mariyate o deo paun made kuti'i napai kaitia ilua pai Si'ane ade si'ane made kutimo'o ade yang si'ane made made yate mo nautuka nyahede'e meum kaitia do laisiane si'ane sepu madele maono desi ane lae madekuti ana si'ane lae made yate pai sihodiyata na sensi loka loka ke sesihunu se made madeyate sia'ane made mariate mo sipusi menyai mo menama me dakuti sisaloma sipunue'i yuwa hini hini le'e hiniwa sai sai si'ane molo pai hiniuw etitiue lihoho epau niho tuka nyai denime madele duwe heuh ep epawni ni ho'titileho helei sei'i nase etitiliko pemau mau sae o deu titili deu hini o yatitilideho madele nawei sititiwa a penahtana lua doho edaheleng yamaele mo mae le lua elisa mbludi lokae'i yoma ama nya ya hanenya ane anea aya aminnae'e wang manya tukaloma nya nunuwe nena nyahede kaitia apaora tukanya hedeni me semai le korla isitaene lepai hinia doa ili wa manya yaya te'tui madela do eta'i nenak semaile doho kaitia sisitainya Madele do'e aku sesialu akuse sesialu nasitae sialu keuho silahopopote mena akuse sisilahuluna se sionyaruko madela eloi madela eloi niase due holoi wei esi polana eloi lai situnulunin nanya doa hoa puse dewe mo pu sule nga se siyando na oloi dawese si hanga'e edira loke sitotae silehuwe dawese sihamena sianeu menama hini nyahede wei ewama nyai teituile nina akuse se tunuwelei pai ede kwei tunu tunu nina wei situna e na situne e loka e edila loka e akuise sesileuw sine etuka nesihamea'e dawese ma'ane na natana lua doho tukanyahe deni me kaitia sepulu si titiwa se o dua adela due kini de edahe lenya tina mole edahe lenya maele